الكلب يحتاج تقريبا من نصف ساعه لساعه تمرين كل يوم و تنجم تقسم الوقت بين المشي و الجري و اللعب في الحديقه هكاكا باش تحافظ على صحتو الجسديه و النفسيه، إذا كان الكلب من فصيلة نشطة يحب يمارس أكثر من نشاط كيما الجري و لا السباحه و اذا كنت ساكن في بلاصه صغيره تنجم تستعمل ألعاب تفاعليه باش تشغل عقلو و تحافظ على نشاط نتاعو.